أفضل احتفظ فيه لأن إسمي جداً رائع، معناه حلو، خفيف على اللسان، يحسسك بالسعادة، لأن طبعا إسمي سارة، <laughs> فهذا يعني اسمي جداً حلو بصراحة، أحب اسمي وما أبغى أغيره، يعني خلاص ببغى كذا محتفظة باسمي و أحسه إنه يعني يليج علي بصراحة، وجدا حلو أحبّه.